מיין חלום ארבעט וואלט געווען צו מאכן גוטע פילמס און ווידיאס. סאו כ'וואלט ארומגעפארן אין די גאנצע וועלט צו רעקארדירן מענטשן און פלעצער און מאכן שיינע מעשות אז מענטשן זאלן קענען הנאה האבן פון מיין ארבעט און פון די וועלטס שיינקייט.